اجازتي المفضلة هي الاجازة الأسبوعية او العطلة الأسبوعية في نهاية الأسبوع. ودا لان اطفالي بيكونوا برضه واخدين إجازة وقاعدين في البيت ، وانا نقدر نستمتع بيها لان انا برضه بابقى واخدة من شغلاي، فالبتالي كلنا بنبقوا واخدين اجازات، وبنحتفلوا مع بعض ونعملوا الوكلات الحلوة اللي احنا عاوزينها، ونتفرجوا ع الكرتون مع بعض زي ما احنا عايزين. وبمنعملوا كل الانشطة اللي مكناش عارفين نعملوها خلال الاسبوع، فدي من افضل الاجازات بالنسبة لي لان احنا برضه بنقدروا بسرعة نستعيد حيويتنا لاستقبال الاسبوع.